اذا قدرت نسافر للفضاء <hesitation> حاجة باينة نمشي نـ نسافر، خاطش نبغي نستكشف الفضاء، نبغي نشوف الكواكب، نبغي نـ نشوف الـ المجرات، نبغي نشوف النجوم نشوف هاذ الـ العالم الـ الكبير و الضخم. هاذ الكون كيفاش داير. نشوف كوكب الأرض تاني مالفوق كيفاش يبان من الفضاء. نشوف الـ الكواكب لي كاينين في درب التبانة. نشوف الـ الشمس كيفاش تـ تبان في الفضاء.